Pues ajlüc xowayey clas sarang nde chupin natiec chuping nguiey pues ajüng saxijning xabiemb saíacyew süch majüng ndoj sanchiel tialanoc juch sow quiesajiür ninguey ssanchiel saíac miquiniec sacolot sevoy sayac tuan tuan sarang nde nicants nicants gey nicants chuping sayac majüng tuan tun ssayac ajo sa i sayac chuping sayac misüüc sayac quiniüc tuan sanchiel tielanoc jüch sow ninguey sasanchiel para macül najnej tuan de mismo chuping sapants alndo mapan sarang aw tuan najnej aw nawec tuan de cants de pur cants tuan maquiej quiniüc ajlüc nipilan agust porquiaj peuel xowayey atuquiey tuan ajlüc y anguiem nipilan para maic maquiej ves te neupantscüec.